איך שווים שוין פון ווען איך בין דריי אדער פיר יאר, <hesitation> איך האב אנגעהויבן צו שווימען פון ווען איך בין געווען צוויי-דריי יאר. מיין מאמע פלעגט מיך אזויווי אריינווארפן אין די וואסער ביז איך האב מיך אויסגעלערנט צו שווימען. <hesitation> פארן אויף א בייק האב איך מיך אויסגעלערנט ווען- מן הסתם ווען איך בין געווען פינף-זעקס יאר, און ס'האט מיך לכאורה נישט גענומען צו לאנג צו אויסלערנען